زما افغاني محلي خواړه ډیر خوښیګي او کولای سم څې پاخه یې کړمه او تیار یې کمه. له هغې جملې نه کولای سم څې قابلي پلو، کباب، ا م اشکې او منتو ا تیار کم او جوړ یې کړمه.